Tikana bung iau ga kiki ati nagunan, iau ga kaian tara mana nat na bul dia ga pot uti pi dia ga veve pa iau ba dia mainge ra ton, iau ga kiki uro namur iau ga nukia ba tago dave ma kir ina vatorome go diat, tago go a mana nat na bul go. Iau ga ve dital ba amuta kiung pa boko iau, iau vung vue ra mana magit nina iau ga malmalia, <hesitation> iau ga vaninara pira nikuk nam, nia dia ga ve pa iau, iau ga ve dital, ba amuta kiung. Iau vung vue ra mana magit, iau kapa ra leta, amita vilaur ura, amita tur tara, tur tar ta nam ra vana bita ton, iau voka tar nam ra leta, iau kau urama liu. Ba ania iau ga kau urama liu, iau ga tur ta nam ra vana ingarina ma iau ga vatur nam ra tuktuk ma ra ura limagu parika, iau tuk pa ra tukue nam ra ton mana ton parika, nam ra ton iau tuktuktukue, namur nam daddy Pukai iga bolo, iga bolo, iau ga oro vue, ba magu! vila lua ka uboro ma ina tuk pa am ta ika ton bula, ina va-vapar vue ra mamainge ai go dital aira ton, ina tutua ma am ta evut bula. Iau tur bokon iau tar ta nam ra vana ingarina ma iau vatur nam ra tuktuk ma ra ura lima parika, iau tur para tukvue, iau tutuk uro nam, a mana ton dia ga tar burabura, io iau ga gire nam ra mana ton nam iga manga matuka ma iau ga manga mainge pi ina vagugu nam ra mana nat na bul ma iau ga continue pi iau ga tukvue. Iau kakari uro ra nguna, iau kakari, iau kakari, kir iau ga nuk iga mulai pi ba ina nunuk ure nam ra ingarina iau ga tutur tana. Ba ania iau ga vung tar nam ra tuktuk ta nam ra aika pede ingarina nina pi na bubur vue pi namur nam ra ton na bura, iau ga kaian tara vana puongo ta nam ra ingarina. Io bea iau ga gigira ba iau ga gire nam ra ingarina nina iau tutur tana ba iga tarip, <hesitation> pi na tarip iga. Io nina ba iga tarip pi iau ga kaian papa pi ba ina vavatur tar ta vana inga ta vana ingarina mulai pi ba, tago nam iau ga girege ba ina bura damana. Ania bea iau ga vavatur papa nam patana a limagu iga paur vue nam ra ingarina abarama liu tagu, iau vuvuai ba, io ania iau ga bura uro ra pi, iau ga rapue ra ulugu tara vana papapa. Nam ba ania iau ga bura nam pi pata nunurai iga. Iau ga vava ga abara ra pi, kaugu tatai iga vatorome nam ra ingari ra ton ba iga tabubur, io nam daddy Pukai iga viloai iga van tadav nam To Junior arama na pal, di ga malmal kaveve pal nam ave ga, ave ga vaninara pi ave ta pait iga ra flooring kai nam ra pal, pi na namur na par, pi namur da papaia pi kaugu ura tatai dira va ruk tana. Io nam daddy Pukai iga ti ve ke nam To Junior ba Bones bar go i bura, tago iau bolo abara ma i arama ra ula ton ma ari tarip ra ingarina dari, kukuraina ba Ia Bonnie i bura dari. Io nam To Junior iga vut ba, iga vut ba iga gire tadav iga iau aro ra pi, i vana uro di puak pa iau ma To Pukai, di tutua urama nagunan ma iau. Di kip vatutua iau urama, di vadiap iau abara ra vura, di tur pa ra bing ra pakagu pi na tavangun tago iau ga, kir iau ga nunurai iga <hesitation> dia ga didivatanege iau. Nam To Junior iga gire iau, iga gire nam ra ura kiau na matagu ba iga pua ga. Iga bili valar ra pakagu iga, iga madodol iga ra pakagu, i tur kakapi nam iga nukia oh kaugu tatai ipar bar dari. Io namur kaugu ngala na vavi iga vilaur, iga vilaur nam kaugu tatai iga gire pa ia, iga ve ba, iga ora ,ba gora vuana bar i diva go? Imododol iga ra pakana go, nam kaugu vavi kir iga ngarau, iga gire kapi iau, iga vut oai iga kapa ra vana ingarina davai na lotu. I vilaur, i gigie pa ia, i tur pa ra vungia ta ra bilougu, tur pa ra roro ra pakagu me, i roro iau, i roro iau, i roro iau uro, pata iat, pa iau ga tam tavangun. Io namur iga, iga ve nam kaugu tatai ba una viloai ura ma una agur pa Tatalu. Io una ve valar ia ba pi data use ta kana kar pi data kap Ia Bonnie uro pal na mait. Io i vilaur, i viloai, i viloai ura kube Tatalu i ve pa ia ba pata kar ara nagunan ma ari go i boinaka bar pi ave ta use ta kaum kar pi da kap Ia Bonnie uro pal na mait. io nam Tatalu iga biti ba ala data vana, i kap vaur nam kana kar, itur ara paparai kube vevet, dita voko pa iau, dita voko pa iau urama pata nunurai iga ba ava nam vanvana rikai. Dita voko pa iau urama ula kar, dita vilaur, vilaur, vilaur, vilaur uti Bitabaur aia, nam To Junior iga nuk tadav ia ba kaugu, na ra rot pi na kakap na vuvu tana kir iga takodo ogo, ba i, agap bar iga an bat ia. Io iga vung, vung vadiap iau pi iau ga va tai tikana papar. Io ania iau ga va ta nam tikana papar iga irop nam ra, nam ra gap, nina iga, iga tutur bat ra vuvu, pi nam kir iau ga kakap na vuvu ga. Io ania iga <hesitation> iga vung iau ta nam tikana papar ma nam ra gap iga vila irop, iau ga kaian papa pi iau ga tavangun, io ba kir iau ga tata bula, iau ga tavangun ika ma iau ga girgire ke dital, kir iau ga nunure boko ba ava nam iga vana rikai. Amita vana, vana, vana bolo Kokopo, amita vana lalu uro Vunapope pal na mait. Aro dita voko pa iau tara vana bet, dia tulan varuk iau iau vila ruk ura ra bala na emergency, iau kaian ta nam ra nurse iga, iga kapa ra vana varing ma iga, pi iga ing, ing iau me. Ania bea iga ing iau, iau tut papa iau tut na vinarubu ure, iau ra pa nam ra varing tana, iau ra pa nina ra mana rop pi da vungia tagu pi na kapa ra taika nilaun tana, pi ba ina boina me, iau kapa ia iau vue, iau tulan vue nam ra nurse, kir iau mainge pi ta vuana na maravut iau. Io, iau va vovon ika, iau va vovon mulai, diaga mal valar iau pi iau ga ki vovon. Io ania iau ga ki vovon, dia ga votokodo kaugu mana pepe, namur dia ga admit tagu ura ra ward. Io ave vilaur ura, vilaur ura pata nunurai boko, di tulan varuk iau ura bala na ward, uro iau ga vamat. Io ania iau ga vamat, iau ga kairane kapia ba iau boina vana vana. Ania iau ga tavangun, iga takodo mulai ra ulugu, io nam kaugu tatai iga kiki iga girgirege iau, ba oh kaugu tatai i diva dari. Io iau ga tur pa ra nongone nam ra vana lapun a boro par ma boro ta nam ra ward. Iau ga nong nongone tago ba iga tata bongbong. Io ania iau nongon, iau nongon, iau nongon nam kaugu tatai iga ve iau ba koko u nonga nongon tago u ga tar <hesitation> bong pa bula. <hesitation> u bura ma u rapue ra ulum tara papapa ma kir u nunuk takodo, io ania ba kir u nunuk takodo, u tia tur pa ka ra biket, u varubuka, u al vue ra mana rop tara nurse, pa u mainge pi ave ta maravut u. Io go u vamat i takodo pa ra ulum, io go u takodo, io u pi go u laun bulu dari, ma koko u nong nongone nomo ra lapun. Iau ga tir ia, eh? Iau tar bong vang, io iga biti ba, ala u ga tar bong papa boko, <laughs> ma ari go koko nong nongone nomo ra lapun, tago u bulang u ga tar pakana ta nam kana rot nam. Io iau ga tia nongon vovon ika, iau ga va vo-vovon. Io namur kaugu mummy iga pot, iga kul kapi ra mana magit, dari ra mana vava kaugu, a kukuvai, mal kapi nam ra mana magit. Dita agur pa kaugu tatai ma dia ga tule kapi kaugu vana tatai, ba kir a tatai ma kaugu vana papu. a vavina i kava ma kaugu daddy i vangala iau, io dari ba kaugu papu damana tago a kadere kai kaugu tota. Io, ami ga admit, ami ga va pa nam iga dari ra iga korot ra utula bung ba ivat. Io admit papa, ania iau ga par, nam ra mutuaina bung ta nam ra kilala twenty fifteen, mutuaina bung tana thirty first December di ga discharge tagu. Io iau ga vana nagunan, io kaugu daddy i tigal iau kir iau mutmut na koe mule ta vana davai. Iau kiki ika, a buai bulang patana, pi na kau na buai ika pi na maravut ta vuana nina ni mainge ra minamai, patana bula. Tago nam ari na kau, kaugu daddy na nunure tadav ia iau par, i virit doka iau damana. Tago iga tar gire ba, ari iau kau a bunura ia la tadap iau, io go kir iau kakau mulai iga, pi na <hesitation> lagar papa pi namur ina kau, ina koe tava na manga na davai, pi ure ra, aika a mana vunuaina pi na iania, ba nam ina tul vue iat tava na enana iat na kau ma iau ina tia tur vovon ika, tago iau nunure ba ari ina kau, a bunura ma a bunura na kap tadav ra mamat tar tagu ma tar tai ra ura tavugu, tar ta kaugu mana tatai ma kaugu mana vavi. Io nam, nam tikana manga na vartovo nina iau ga vartovo tana pi go iau vatorome tinata, <hesitation> iau tar ngala, iau tar bul vavina, iau par tara vartovo, iau tikan papalum, a mana ik ika magit nina iau papait ia, iau la <hesitation> nunuk likun iat tar tai tamagu ma tinagu ba ari na pait go dir a diva tane iau, dir a kankan, ba dir a gugu ba, tago iau vatorom ba iau vartovo tara buk tabu ba, ari u vatorome tinam ma tamam, una laun lolokon go ra rakaraka na guna gunan. Ari u tur pa ra varpiam ma pa u vatvatorome ka di mana tinata, una nunure ba namur tago ra nilaun, una, pa una laun lolokon, io nam kaugu vartovo ure nam ra bung nam ma balbali ure go ra tinir go.